Kannji sipiikaaji e ɗi kuwa ta ɗatal wayluki, ta ɗatal waylugo electrical signals warta sawti no ɗum - no ɗum waɗortoo boo kannjum woni soundwebs watta causing vibrations, watta ka dimmbaaki, dimmbaki kin sey ka- ki warta haala.